<hesitation> Legioma ndraiky, <hesitation> tsy mahadigny, tsy tokony andrasagna ela fa herigniandro fôgna herigniandro farany hela na folo andro afa <hesitation> fitehirizagna azy tokony tsy azo tsy azo hoagniny eky mihoatran'izay.